Filtre à eau, raha tsy diso za misy rahabeny telo de voalohany aminazy igny kao mampiditry rano de misy vato de fasiky ya zay misy araiky tsy tadidiko amin-jay voan-draha misy voan-draha telo de raha agnatin'igny vato igny izay no mahatonga f- la- vato ndraiky fasiky igny zany mba mi-filtrer mampadio rano rano zany mahatonga hoe rano avy am'lohasaha io madio satria misy vato ndraiky fasiky ma- <hesitation> magnano ino edy, mi-filtrer ho azy.